Mcheba na le mche mzop a lan tyz gabna na naya na lo nkete ma' ndyabe bana ndyabe bana yala nchaxte- nchaste mche tys palad nlaz ma' zi lud po mtan lud koz ro'a palad mblasma' po nzy lud nzy lud kob la nzy la jwa'nta mbla'ba nzy lud chokuan nda jwa'n mbro xob lo mda men dib wiz, naze naba na ndyenta ma' na nde xi ma'yza nde xi'may nday nde te ma'y za nchep nchepa ndob yek ma' ndob ro ma'za za ndya ma' nda ma' lizma' nde jwa'ma tama' nayana mbay na tyz le nzo ro'a ma'na nche re la yeba re la ye xe nak re- re la yeba palad nax re re lan len wana na nde te ma'y yeba ma' nlaz yizney za- ze nche ma'yza nche ma'y nday palad nday pa lad nak lisma', mbay na mbay na nuga mcheba xomod ncha mche le mcheba nryo besna nakta mcheba buen toz gabmen por le mcheba ndeta thi re jwa'n bin xe nak polad ntobin la thi jwa'n mto binla thi bzyon mtob binla thi thi nabanaze jwi'a anta koza niay benta or nlux mbre re la yeba mbuab ma' loney mbre re jwa'n ta nayeba mbuab ma'y mtati ma' mbay mda ma'y, mbay re zyn re jwa'na mbli mche tamod nte mchey thiba nawue naka per nayana na re jwa'naza nlo- nlo re xa gox lomen na tyz- tyz mbesxa na kujtala mche na ginudla mche mas de naya na kuekmen re- re jwa'n ta ncha ma' ze kob men net ya za yama'-yama' wan, ya ma' palad nde kuan ma' jwa'n jwa' ma' palad' na ta tid ma' re chanmen nzy yoba mbay na tamod nak ma' le ma' na napta yo ndyen ma' yexi ma' jwa'n jwa'ma na yad ma' yo ndyen na yad bixtos tama' wan tak neo na wana nnzo jwa'n nazos nzo re ma' nchaga ma' jwa'na nzyeba' ma ya ma' wan jwa'naza benta yona nke loma' yote ma'za par tayal nde kuan ma' jwa'n jwa' ma'na re jwa'na tamod nteza re mche jwa'n ncha mche.